أفضل شي راح يساعدك إنك توفر الفلوس وتجمع مبلغ كويس مرة مرة إنه يكون عندك ثقافة الادخار، أنه يكون عندك حصالة في البيت تحط فيها كل يوم المبلغ اللي تبيه، حتى لو مبلغ بسيط خمس ريال عشرة ريال راح تتفاجأ نهاية الشهر أو مثلاً بعد شهرين ثلاثة إنك جمعت مبلغ كويس تقدر تستفيد فيه، وكمان ركز على الأساسيات وقلل من الرفاهيات شوي. <hesitation>